Ia, koa fa misy mpivady araiky zen̈y nan̈ano mariazy. Ke han̈ano bidize zen̈y irô raha omanin-drô donko resaka sakafo edy e. Lamba ataon-drô, resaka toeran̈a, bòka iô resaka fangalan̈a sary, fan̈anaovana videô, ndreky lamoziky koa zen̈y, resaka mpihira amin'ny andran'io zen̈y.